Ge kula <noise> xinga me'e ni ncho chrui tekjua ncho nche ba ko nixi nchi ndajon ni gu nui'i ni nixi nch'on nyo thuño ba uchigala nixi thuño ba gunia la tuño ba este thuncho baxrexin the jon dasajune sinena tjaga ye nebe the chue'e sine a yee se tse sethechu'e sene nese o na niaoa na niua niu na ñu na nixi nixi ye lara kjo ata yaa gani'ne thinga nda tji thi thema nixi thinga o nanda tsajunde sine tsese yese la nda gase rene pero la thechu'e se'e si nes nthala nixi nchi thi chinua la nixi xra neia se nua me xra nthe 'ia ntha ntha tse ni thi thia nt'a ndaximantha tanda thjigu ni ntha the'a nantha yeu'a a se xra thase thi tse the nthebi'i ni nda thi nda tji nua pero nthe a nthe sine'ia thi utjaga'a xrine porque nthele thi xi nua la pero utjaga'a xi ni tañagua negua jana the'na nua je'ia chundana nua je'ia sajuana the'na nthi ntha antha nexese negu gu crhijnina n'en nixi nche nexe lata thi thi tsi ntha ga thia nda sine na tha ntha nthaniese nixi nchi tame'e ni ncho thaguaba niua la nixin nchi thate xrunga ni nie thate xrungaa thaba'a xi xra neias pero lo que nasajua nise la yese. Nda guichiga ngunia na nixi nchi kjue nuntha tsajo'a sinegua la o yeri casa ye na yo ba la thamaxo'e xa tse tasajona ni niu o yese hasta ye the niese yese ntha nese yese ntha thuxrao nese xra chue'se xra sineese xra runchee nthe xra chue'se tsiaoa tsingo yese nese o ratsingi tsi ngaxino tegula thengi ndiabala y para ala y para pero tjaju'ia nthe nthe tjaia nchunche thixi nixi nchi thi thi xeba a pero nixi g <hesitation> ixila nixi nchi ncho tjiu'a than nchao'a sineuala o sithe'e ba tha nchao negua chue ntha tsee ya sajo'a na sajo ni na na asa ye se nexen nana nena nixi na mau mau nduthanyase nese thi nthi thindiala thi thindiala thi ngise'e mau a xra ruthee xra junde icha me tha nthese la nee the chue'e xra a xena xi mantha'a ntha xra jundai nthise tha nchese tha thi ndise tha thi ndi tjise ana nyaa nche <hesitation> ixi na ngu pindo tsixila ngu thiye la thi ntha xila tjiga'ia ncha hasta ngara sintha tha tsi see ntha the tsise niese setini thi ntha taxikji. A na ya na tiga ncha na tsinga ncha larno the thuin nche nche la tji the tjiu ko ra xruin ntha lan ntha nchise thie la chise ee kise pero neia ntha mexi'na ntha gua 'ia nisuna ni xrito mesa ne ane xetain.